<...>Maromaro rolahy ñy karazany ñ'alika: -Misy ñ'atao hoe alika" lagradôro retirevera" zao: <shushes> io alik'eo alika mahafinaritse. -Misy koa ñ'atao hoe "bilidôgy" alika kelikely. -Misy ñ'atao hoe alika "germanisiferme", io alik'eo alika manana fahalemena añy aminy <shushes> fiasàm-pôlisy rey.